د موسیقي د یوې الې غږول او له هغې سره سندرې ویل، یو ښکلی مهارت دی. ډير کسان غواړي چې دا مهارت زده کړي او له ځان سره یې ولري. او کله چې دوی د دوستانو او ملګرو په منځ کې دي، له دې مهارت څخه ګټه واخلي او د هغوی ساعت تیر کړي، خو ما په دې اړه هڅه نه ده کړې او زه نه شم کولای چې د موسیقي کومه اله وغږوم او ورسره سندرې ووایم.